بظن إني مصلحش للخدمة بتتطلب العمل اليدوي، والعمل الشاق <hesitation> والأشياء-الأشياء الثقيلة، والترتيب كيف <hesitation> يخلي خدمة في المصنع، والشغل الروتيني اللي ما فيش تغيير ،تحب نعيش هكي، نشتغل مثلا على جهاز كمبيوتر هيكي.